Mi yahan babal fijirde mi fottan be himbe ha totton. min yewta min nyama kuje nyamugo min yara njarateedam pewdam daga totton mi heban sobiraabe.